Mam me skul e nonovaul mama ma imam kapna isam ma skul e nonovaul mama skul nang kamam ta ak lo kamam tana ak lo kata tigak iga otang mama ap ina skul lava kapna mama kost kola rina akava na nati mam mek minang lo siva tana mam na sala tiva na mam lak na skul nonovaul riga otang. kam la lak osang lo ai ri asinang talak is sua inang ritang gun kalapangmin sang lo skul nu kalapang inang ma kost lava kala kalapang na ina ngek wewak kalapang ina inang lo skul ang ga sa skul grade one two ga ru lava wa kape skul tapok lava ga minang na parau wakawape skul nam kai skulinang lakamus i grade six i sene boul mama isa ne isa i mongop a seven. eight etang nine. ten e mangai na kani tigak lava la pana skul kulu riga ma ma kost tura inang teri nigi so nigi minang rasakai wakape lak lo skul. Kam matang agak kalkalapang ina ru skul skul inang inang inang riga ma pap riga minang lo siva nangam mi me paul pana ma lopen inang ra iginang marasakai. Waka pe ima lo skul na mem lava ma skul at ma skul lak laik ru wokpa wolpana malopen inang riga minang marasakai ape nang lo skul akau na minang akalu pana polpol aneng arik mam nap na skul ginang lava niga minang lava rul ina kusner mapna lak lak alakpus lo siva minang tuman etang wekapisi skul taman malopen ta skul tana siva alo wakape a matan waka tokon mani na lakamus tara la skul ngatin na elementri ekasang wari ga mas etang atang ina skul lovo motong komuniti skul vana tisa rivaka lak akamus arita ta atang riga gun ina graduason na gri akamus ta skul praikap o wek ata. Woka tawan mani ina skul ina kum otang lo ina lakamo lak lak la bot miting alus la kalapang ina tingin na lak. lok kek napus lo siva nu wakgo pe a si skul gara skul apana bakarap we kalapang ina biket wewak kalapang ina an ta skul akape a otang sana nana wawek atang ina grade one e two. e one. e two i skul grade three inang ro lak la grade six awek giva apa si skul ta pana inang atang gun na mem a skul e nonovaul guna mata tokon skul lo akam siva asala pewa gara a pana to a skul komuniti skul esala pewana kasana gawek ana skul alo aro nanak kus lo su lo ul ikna kuslo su epuk ma praiwat skul e inuk matang niga isua e nusa lava e ta skul e skul tama manus na tisa ma kalapang ina minang aro lo skul a kalapang ina lak kai. Kam matang gun ma kalapang inang riga karau panang wakatongan tisa riga karau karau woktapuk iwokana skul sigi nang wok tapungan tisa wok tapuk lava wa mingang lo lui na me maino na ta skul mai no na ta tisa kalapang na tis aro imem kara longina ri kalapang ina sotoi re tana wok arika minang lo lui o ri ainang lo taun ri kalapang ina minang arik tawai re pana akalit iri. Ana memaino kopena skul tisa ri kalapang pana arik buk pana lo taun ri kalapang ina kising ta wok no kalapang pang tissa arik me taiwai mem pana wokga rau gawek nana tisa ri kalapang pana inang lo taun na kalapang nanau rigi ma na kari tisa nigi ma lo taun rigi ma tapuk lova riga minang tuman la siva wil inang inang wara nak pana giwok pana skul woka paim ma lo skul.